صدقني إنك تتوتر قدام الناس حاجا طبيعيا عالآخر, حتى الناس عندهم خبرا, من قبل عدوا بهاي التجربا هذي, حاجاا أنا نقلولك تنفعك بيها وننصحك بيها إنك حذر قبال ما تحكي أولاً, ومن بعد عالاقل انت تعرف نيا بايش تقول, وزيد كنت نجم طبق معناتها قدام لمرايا, وإلا مع صحابك ولا مع قرايبك, عالاقل تبدا عارف شنيا بايش تقول وتاخد ثقا في روحك.